غدي نختار <hesitation> زر ديال نوقف الوقت، حيت إلا وقفت الوقت غدي نولي نستمتع باللحظة بلا أي ضغط ، ومنبقاش نفكر راه تابعني ندير شي حاجة ولا نمشي لشي بلاصة <noise> ولا راه عندي الوقت محدود، غدي يكون عندي چاع الوقت باش نستمتع بچاع اللحظة كيف مابغيت